Pos paquí n'España tenemus una climi mu variá, ai pa tolos gustus. Es un paraísu palos que les gusta del sol i dela nievi. Te pueis dil pala praya i alogu nel iviernu te pueis dil a esquial a sitius destintus. D'España, alos folasterus les peta abondu Andaluzía, possimenti del sol, i la costa del Mediterraniu, que tien la climi un poquinu más suavi. Pal norti hazi una poca más de fresca nel branu i lluevi un pocu más peru, essu, qu'ai d tó!